﻿ <noise> Mu walanka a bara, an jawo, a yam mu waje manwaci, sai mu wa li na nay zan jay, na ta ƃbatu men te zan ja bay, kuma ariyaa, na walu na nay zan jay na jo-jo, cewa ka dakwa mai a batau na jo-jo, kuma, kuma ka mangun dawa, mungun dawa ka lewai ta belu, ka lewaita belu rakai tay, katau man jawu, aisibari na jo-jo dan tau, barewa kauna, kaa abu sai har dar ka men ka cawaa, maka dar ka men ka cawa ma a dar ko, a ma su ne na jo-jo, ma yun tu a wuje riya ma janga-lamaje, zuwa ta dan garaa, toh, du ta ne a'a ka ta riya ƃi, giɗ riya ma mana wacii, waje ɗibee, munan men a ye a biti, mendi muwalan ka, a bara, a kuma ma taɗu taɗu tun beluu ma bara gabai ma shangya lee, toh, mu walan kau, mu yun tu, sannan washe gari kuma, wattau fatta alamis, sai eh tum riya maa, abita ma kuka re taa, mu tut tu taɗun mu be, toh biti faa, sosai ne mu wane su na kau, su mai rare, ko barewa, daggwa mai, a a yam, laukeka mi ni jaka'an, lauke ka mini nia jaka Nni, in ta mai tu ku, lauke ka mini, Nna ne kau mala riya mau gaza ma Nange rai, ditama mu walanka a bara kana mendi mu na ne ka a riyali kai mai ma mamaki taƃa tu may Nni bay dika naa biti. ﻿Men ma riya'i wadi ka waɗitun lawan na ka, na na kasi ko bay, amman na walikau ala ka ta riya ƃe gaza ma dama turi giɗ dusu, waje sa-sawa, waje kuka-reta, dutau na biti sosai ne man ka mariyaa, ya ƃatu mai Nni baysaboka, kuma sai sakamako riya ma biti kaamuu, bay ya ka cawa bai adan man jo ka jawa sai bay, ballen gaa, ba siye belu kuma, ba siyau feɗu maacau ka bay, balleh ba siyau belu sai dai, taɗu waya takai yee, cawa kau waɗi-waɗi ka a kaii, ammalauka ka ne cawa bayy, wadi har na layin tu, na cawa man bay wadi kuma na cawa kunu feɗu, baɗu bauti cauka bay, san ga men di cauka bay, sannan ga menti caukau, tema kini, idan mar katu ku waɗi yee, mar katu waɗi baya kuma shikke nan, sai day ka ne, sai ya koo, wadi sai a a sa ne ka sau wadi kuma Nni mettum magyam, ma bale gidi muttum magyam, ma riya ma gyem kuta ƃan ma fataskum kan ga mendi Nnan take metti ki, wali ka, yari kau, nin ta wen ta sa amuu, ba ni anka kun faa, fati ka na kore-kore, kuma ga'yan na tame tu kau, nadi bay, shikkenan, anjuma, kafin nala a sai mai dawa Iliyaa, ma gan jarma ɗa fe ka, min ka mota, aska min ben di dusu, ka lafiya bayyka lafiya bay na riyaa, Nni ɗafe ka nas su ne, musammman ke mota Nni, wali as su ne, ule su a ta fu ma ja gau, de tu riya ma sa-sawa, dita ne ta ma ka daa, lahira man ngaa ka adahi nii, dan ga i gara je ma me tuka Nan dini, balleh zuwa riya ma kwara-wan wan dittau giɗ gaba waɗi, a biti iii, ka amuu, bay a kucau. ﻿Eh tu tau ka amuu, bay sam-sam, mu walan kau fattu ma bara mabiti, yee, toh lauke jaba nan ka sai, kan zalu amua gara tu ka na ma ye ni, kan zalka bay, ka sai tu wahala sabo ka, mu kau wa ye tu ka yee, ka wadi, wadi ka saib bay, to gaskiya fiti faa, ka men mendi ma al'ajabi sosai ala ka riya ma biti ba lau ke bane ma, ba riya ma biti, sai mendi ka ka hakuri ma kujan idan ka nan ka ina ma hakuri ma ku jam bay, ka sha ka, ka wali bara ma kwaran wango, dan da gan ka bara ma kwara wanoa, ka la mu ye to lauke bay ne fadan ko, dandutau, ba ƙarami mabi ba ne ai manzayi aika amu bay, akwa cau, ai a kata riya a biti gaba waɗi, du tau, lauke bayya ne de kau, sai ga man di daurau ko, kana di tau riya ma gam-du du tau kam ka loo, ammaan kuma ji rai biti ka amuu har zuwa a kata riya moo, harnan, giɗ ku walan ka yee, a da wai kam, ammaa ka amuu, kawa kau caci yaa, ka dafi sina amuu, ka sa sai kaza gara tukoo, kafin, gora tu kau, gara tukau na wa ya yee, kan zawwadi, ko sha ta kau bo, fali, kita ko ca-ca ki ce ami di tanmu walan ka yee, musa amu idan mu yi ma ne ka,a jagau mutu dan ka yee, muɗan jana anka, dagwalo tum, muka wata bire ti tum, muka waja ka tum yee, sannan washe gari jam, sai mufati wam, muka mu luba ne tu yee, gidi talata kice ay yee, mu as tu ka tummu yun tu a kwarau, sannan kuma sati fatta litenin de ne ka yee. ﻿Muye, ni yaa ma la bi wadi ku mu yan jawoo, ko mu eh gaza, ko mu eh ɗibi, amman gen ne dai gaskiya mu ta ƃan da bay, sai dai dusu mun tum ma gen, dusu ne la ma ka mune a ɗi bii, mu eh ɗibi muwali, mu walan kau mu ga ɗan damaturu yee, sai wadi yan jawadi wadi mu eh mu eh gaza, duk dai mu ya kau manyiii alaa ga bai 'i duta ne, ko wani lokaci, gida a'a ka ta sati san belu, sau kunu kice toh shine, dik ka mu ka far ta kuu a kata riya'i sosai, sabo kau,, muya men mendi lewe tu mu mashinɗan ka yee dusu ma ke, na ku men mendi na ka yaa, dusus ka na jawa su shindɗi, wali eh, sannan ko wadi kwalala wadi, ko gidi mi ya, idan ta man ka, ka jawa ka eh ka markau, ka eh ka bara yee ko markau wadi shinɗe ne ko, masi yau, ka ɗawa jarimi, amman, da kan de ka bara bay, eh, markau dene wa ku na ka yee, gaba ɗaya gabe ta ca ku, sai zaf as na ku, wadi kuma Nni deka bara bay ma, Ndage i hini kau.